Bôka Arabia Saodida ndreky zen̈y, <hesitation> ny roapolo telo amby ny septambra zen̈y ndreo manao tamin’io zen̈y niorenan’ny fanjakanan-drô. De manao idy rô manan̈o in̈y manan̈o fety be zen̈y reo manamarika ny fivavahana ndraiky sakafo miaraka amin’ny la famỳ jiàby hoe.